رسام، نختار رسام على الموسيقى، لأن الرسام <noise> يرسم رسمات، وكل لوحة تحكي قصة، وكل لوحة حكاية <hesitation> الرسم نفس الشيء تفريغ للنفس <hesitation> تعبير، الرسم يعني فيه تعبير، التعبير هذا يحسس الشخص إنه قدم حاجة لها قيمة.